د درملو ښه کیفیت د ژوند موده زیاته کړې ده. خلک اوس زیات عمر کوي او روغ پاتې کېږي. دا په ټولنه هم مثبت او هم منفي اغېز لري. مثبت دا چې مشران خپله تجربه له ځوانانو سره شریکوي. منفي دا چې د زړو خلکو شمېر زیات شوی او پاملرنه غواړي. نو باید توازن وساتو او هر چا ته خدمت برابر کړو.